Jah, üteldäs, et delfiiniq ja valaskalaq ehk vaalaq ummaq sääntseq, kiä laulvaq. Ja tuu laulminõ näil sääl vii all, tuu um nigu teedüs tõisilõ hindäsugutsilõ.